परिवार हमन दाई दाऊ डवकी छउआ के कहथी। अउ एक परिवार बाहर के होथे जो हमर दोस्त यार मन के होथे। इधर झगड़ा होये तो बाहरे चले जाबे अउ बाहरे झगड़ा होये तो। घरे आ जाबे पर हमन ला दोनों कति बराबर के संबंध रखे के चाहि।